जे आऊ आपडे दोस्तों के दारके जाला और गलती से भी मेरे बिली सिसो नटों टुटे त आऊ तिनुक बोलदा मेरे बिली तुम्हारो सिसो गो टुटे बाकि तब देखें से का बोलअ।